Nguku ichifura mweni kwalea nguku ni ndeghe kuifughie hoe kwenyi, kwaishuhulikia na kwa iwikia kijo mathaa voshe na kukekayo. Ikakuvona kunde ikufumie ukiwia kundekurichiria kimecha otewikia kijo. Kole kutifingiria nyumba ukaingia ibanda yavo thiyakurukia kimecha utevikia kijo. Mera kole amndu thiramweni ngukute kwerima ufikieho na bado nguku eriche. Na kole tichidonda kolethiramweni alivo ikudonde. Mera kole kumweni kuthoiriwe wekarima ya tai kudongayo. Maana kwaishughulikia kwaiwikiwa kijo chakwe mathaa voshe watishughulikia, unatiufanyira uthafi netishughulikia kabitha